انا بفضل نكون عالما مشهورا, على أني نكون فنانا مشهور, عخاطر بالنسبا لي, عالم- عالما مشهورا, وفيرا شهرا فالآخر والشهرا, تبقى للفنان وليذكروه أكتر, أما العالم هو اللي يتعب, هو اللي يلقا, هو اللي يج- <hesitation> ثما حاجات مهيش, يعني <hesitation> عالم سي عالم, بالنسبا لي أهم برشا, من إنه يكون فنان, إنا هكا نراها.